بحب اشرب جدا الجوافه بلبن بسقع الجوافه بتلجها في الفريزر كويس بعد كدا بحطها في الخلاط و احط عليها سكر و لبن متلج و أضربها <hesitation> أصفيها من البذر اللي بيبقي موجود فيها و بشرب احلي عصير جوافه بلبن بطريقه حلوه اوي.